यांची जो आहारची तेमा नाश्ते माँ अनाज शामिल क्र सकदा दलीय होगी ओट्स होगी यान करीते रोटी मई बद्लावव क्र सक्दैन गयहु की रोटी कई साथ साथ बाजरे की रोटी बी जों की रोतीहोगी रागी की होगयी सलाद ऐड क्र सकदा सूप या फिर दाल को पानी ऐड क्र सक्दैन यान भोत साडी चीज़े ची जो हम ऐड क्र सकदा अपना अनाज मा